mami onni a juanɛ lo a hamano jua <hesitation> oyi ro oma dɛmu yɛrɛ mami jira mi jira mi min ma tete ani wosonu yi lo ho tina dɛ ho tina lo jira we min a we bepɛ <hesitation> ba boni ba mazian cruru mibin ho tina bawe mi mu bera ra abe babe jira zan oro infraruzira kwa don bewobe nɛ a <hesitation> tiburu be ba jira we mimu ma tete